Kua ñeerenduka, telefono jei supeva, jaeko ikavi yande puere vaera ñanemiari, yayoendu, ñanerëtärä reta ndive, ñane mama, yepeta keti ñai, erei kua tembiporu ndive yandepuerema ñanemiari, yayenduka oipotarupigui, jaera kua tembiporu